सत्तरह से उन्नीशवी शताब्दी के बीच म रूस के अधिक से अधिक विस्तार करे गये रहिस। प्रशांत महासागर से लेकर तोर बाल्टिक सागर अउ मध्य एशिया तक रूस हर फैल गए रहिस। पहिला विश्व युद्ध म एमन ला बहुते कठिनायों के सामने करना पड़े रहिस। उन्नीस सौ सत्रह म बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस युद्ध मन से दूर होगये रहिस।